Ni lloj ushqimi që nuk di me përgadit, nuk di me gatu, osht sushi. Sushi m’pëlqen shumë si ushqim po nuk di edhe nuk i kom mundësitë me gatu prej shpisë. Ni lloj ushqimi tjetër që kisha pas qef mu msu jon ushqimet e detit ose specialitetet me ushqime të detit.